Binata di dahu podakaim ndaikure, <hesitation> na mbotoku dipehe sabua sabua jani, tijawau pehe rauni. Palara ngina kaini rangina kai senai nai aka mure kai aka rasaka. Didahu poda kaide ma pertamade de isi pahu lako kanden, rapehe kanden, alum naha'a si siare. Paina ha sampu lao pilina ha'a sia kamana, nancepa ha'am siaka. Lakom pertama, ede didahu kaim nacau mpa'a ha'a, laoku na cau coco, ipi diraina siaka, ipipu rai sia ndai, lakore lako mpangare. De wara wa- wawi juga loa didahu kaini, alum ncora siaka, de nancora sa wawi cina iu darium, ma iur da iummu, mancora sawawi, ma- mancepa lokomu, alumu naipu wawi sarumbu ndaike, tolu kali ndai nae sarumbu wawi, au wali wawi ncuwu de ncora sawawi ncuwu, aina dadahu rau ndai wawi ncuwu. Palam auk ma paling, ede dohore wati di madekai si, ha'a mu laku, ha'a mu, <hesitation> au ncora mu wawi tidi made kai, <hesitation> makanya dou di dahu poda kainde bune binatare ni aka seharian morire. Sawa misal, sawa ka karena wara racuna wau sawa ka, auwali pa sawa bune sawa kobra raure, wara racun si, de dou ncau malau ncau ka tolo pani, misal lau ka tolo, lau akan doro. kan ntuwu lao ka tolo doro doum mbojo ka. Sawa dahu poda kaina, alum mpoka sam siare langsung made re, andoloa ncepa andoloa au loi rau, langsung madesi mpoka sam siara. Sawa dahu kaeba doure, sawa, wawi, lako, de sawa kani ese ma mboto, idoma loaku eda main sawaka, wara kanterona aka wu u haju tiba tiba toka. wara ku ramana awa dana nggahimu tiba tiba toka, tiloam eda lalopa sawa ka. Ramanka ngahimu watiloa mu ringa, alumu rama dou dantau edi waura, harus dahumu disawa ni tisdahumu coba wauri ne e da tokam sawa ma made pre, coba aja. Sawa didahukaire, <hesitation> linta raue kadahu dilinta rau <hesitation> ndaikuni, alumu padako si mpoi ra'a serep dahu adem, pandako wati ja ipi dahu pala sarusa adem, lintare. Sawa, linta, auwali madahu kai kamana. <hesitation> hanu rau dani, bune udi raure, <hesitation> watija dahu sebenarni pala sarusa, makanya harus rai edaku udi ntoina. <hesitation> Aluma eda ka udi ma nae na ngengeku, kabuneku aina rai. Nah udi loa didahu kaire. Pokona ma na nae woi ncaure, binata ma na nae woi, mawara racu didahu kaire, sawa pali dahu kai, sawa.